Xinla diikaꞌ rile xinlata onka la gonkole lornola xinladika shllena ler llienkaka le llien llen rubaka karnielo rachin kan xe chixbira sa len lanila turio ruuno la kamieti xinladika pur xnaꞌ diikaꞌ llenbeno nakanne lenani rikanchoom pakate le lo xuchinte karnika ran nale nien rallendo karnoilo rallel noxtikanel niaka nia loila la ralle illel margarita na tanie la niexe la ruchin kan xinla norbi gasatika ne lo rekan ni la chu ta regan de lorgc̱ha ar no chawer na las na lletum madle chuga den de llella ma onllet de lo ma net den ka lle chuga chuga llento to loi xinladikan llull rla ka llull warlei xull ladika a ti duxtin wichi wichin la xewa